نعم التصويت مهم عشان نكون جزء من العملية الديمقراطية، حتى لو ما كان في مرشح مثالي يصير عندنا الحج نختار الأنسب من الموجودين.